Ɛbɛ wani kɔdʋ ɛmɛ wani kawʋa tsutsu gba akpɔsɔbɛ dʋ kʋ wafɔne sili wafɔ nekele yi nʋ mɛ koko ayʋ ʋwe nʋ kɔfɛ ayʋwe layatadi mabosili aboya kʋamɛ aa afɔsili nɛwʋmɔ afɔ sili namɔvɛ mesili namɔvɛ nawʋ kpɔsɔɛ nawʋsʋɛ wʋamʋɛ lafa kasʋmʋ yov akʋ asiba wawʋ ɛdi kpevidi awa alʋɛdini katabi kekele ɛfʋania yovobɛ xamɛ xamɛ xamɛ bi aba kakekele kʋkalʋ. Akɔtɔɛ bʋakʋ wafɔ nekelela agapɛ ɔlɛ ɔbʋɛ awʋsi kabala kativetsi ewiela matsi pkakɛlɛ alo ɔkiniti alo ɛnʋya malʋ adʋi nɛtʋ malʋ pɔpɔpɔpɔ komɛ abʋadʋ nakele miti ɛfʋa la mɛya bʋapɛ kɛmabe tsʋe ivi nɛtʋ azɛvi atiketsi kalʋ nabʋɛ nawʋ kpɔsɔ ayɛbɛ lafa. <hesitation>